Ny mampiavaka ny zebra amin'ny soavaly ndreky e zebra zany mipetraka anaty ala akagny avakeo izy tsy afaka tsy afaka bekona keo tsy afaka tsy afaka ompiany fa soavaly ndraiky izy sady afaka bekony avakeo izy mande malaky avakeo izy afaka io- ompiany.